Li calculatrici servunu principalmenti pi fari calculi. Sunnu strumenti utili pi risolviri prublemi di matimatica, fari calculi riguardanti la finanza, usari funzioni trigonometrichi e autri operazioni chiù complicati. In sintisi, li calculatrici sunnu strumenti ca facilitanu li calculi sparagnannu tempu.